موپ (یتھ کٔنۍ زَن فرش موپ) چُھ اکھ ماس یا موٹے تار یا سوت بیترِ ہُنٛد بنڈل، یا کپرُک اکھ ٹُکرٕ، سپنج یا باقی جذب کرن وول مواد، یُس قطب یا لورِ سۭتۍ جُڑِتھ چُھ۔ یہٕ چُھ مائع بھگاونہٕ خاطرٕ، فرش تہٕ باقی سطحن ہنٛز صفائی خاطرٕ، گردٕ ژٹنہٕ خاطرٕ، یا صفائی ہنٛد باقی مقصدن خاطرٕ استعمال یوان کرنہٕ۔